ósmekkleg ummæli nokkurra þingmanna um samstarfsfólk sitt á leynilegri upptöku hafa valdið miklu uppnámi á Alþingi forseti þingsins segist eyðilagður og þingkona Miðflokksins íhugar afsögn

stjórn Flokks fólksins skorar á tvo þingmenn flokksins að segja af sér Associates hefur sagt tæpum helmingi starfsmanna sinna upp störfum ástæðan er óvissa um rekstur WOW

vill ekki segja hvern hann eigi í viðræðum við um kaup á flugfélaginu eftir að tilkynnt var í morgun að hætt hafi verið við kaup Icelandair á WOW forstjóri Icelandair segir að áhættan hafi

of mikil norðaustan hvellur gengur nú yfir landið og samgöngur hafa farið úr skorðum vindhviður hafa náð fimmtíu metrum á sekúndu og malbik

af hringveginum á Suðausturlandi

gott kvöld

greindu fyrst frá þessu

sagt upp til að fyrirtækið geti mætt mögulegri þörf á að endurskipuleggja starfsemi sína vegna erfiðleika í rekstri WOW starfsmenn fyrirtækisins

eru fimm hundruð en voru sjö hundruð í sumar um helmingur viðskipta fyrirtækisins er við WOW

rekstur WOW Skúli Mogensen forstjóri og eigandi WOW vill ekki segja hvern hann eigi í viðræðum við um kaup á WOW eftir að tilkynnt var í morgun að Icelandair hefði

hætt við að kaupa flugfélagið gengi bréfa í Icelandair féll um sex prósent við fréttirnar Skúli segir launagreiðslur tryggðar um mánaðamót en mögulega þurfi að segja upp fólki fréttastofa náði tali af Skúla á hlaupum milli bygginga eftir fundinn en hann hafði áður neitað að ræða við fjölmiðla hvernig ganga þessar viðræður við þennan aðila sem þú ert að tala við það gengur bara allt mjög vel takk hvenær vitum við meira fljótlega

get ekki sagt meira í bili er þetta flugfélag eða er þetta fjárfestir það heyrist ekkert í mér hérna það

Icelandair díllinn gekk ekki upp ég er aldrei vonsvikinn með starfsfólkið getur það átt von á launum núna um mánaðamótin að sjálfsögðu það hefur aldrei verið vafi á því verður verður verður farið í einhverjar uppsagnir á næstunni það má vera var það rætt á

fundinum áðan nei og ertu að tala um mikið ég get ekki sagt meira í bili er það

að segja bless bless forstjóri Icelandair segir að ákvörðunin um að falla frá kaupunum hafi verið tekin í gærkvöld ekki hafi náðst að klára alla fyrirvara sem ætlunin hafi verið að

ljúka fyrir hluthafafund sem halda átti á morgun séð að það er meiri áhætta í fjárfestingunni heldur en við gerðum ráð fyrir hvað var það sem kom helst í ljós að fjárfesta meira í félaginu en við gerðum ráð fyrir í upphafi ykkur var allan tímann full alvara með þessu tilboði ekki spurning við erum búin að leggja hérna við dag og nótt með fullt af ráðgjöfum

full alvara í því það er ljóst að staða WOW er er alvarleg hvaða augum lítið þið hjá ferðaþjónustunni þetta mál það sem við vitum nær alfarið á öruggum flugsamgöngum

óttist þið frekari áhrif á ferðaþjónustufyrirtæki þingkona Miðflokksins íhugar að hætta á þingi eftir að leynilegar upptökur af

samtali nokkurra þingmanna Miðflokksins og Flokks fólksins voru gerðar opinberar Gunnar Bragi Sveinsson hefur beðið fjölda fólks afsökunar á ósmekklegum ummælum en ætlar að sitja sem fastast þingmönnum er mjög brugðið yfir því sem samstarfsmenn þeirra segja á upptökunni og forseta þingsins er orða vant það var á þriðjudagskvöldi í síðustu viku þegar þingmenn Flokks fólksins og

Miðflokksins þar á meðal fyrrverandi forsætisráðherra og fyrrverandi tylltu sér hér á Klaustur og spjölluðu saman yfir bjór en þetta spjall átti eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir þingheim allan þingmennirnir sem sátu á Klaustri eru Miðflokksfólkið Sigmundur Davíð Gunnlaugsson Gunnar Bragi Sveinsson Bergþór Ólason og Anna Kolbrún Árnadóttir og Ólafur Ísleifsson og Karl Gauti Hjaltason úr Flokki fólksins stundin og d v greindu frá því í gærkvöld að samtal þingmannanna

hefði verið tekið upp án þeirra vitneskju fréttir úr upptökunni hafa svo haldið áfram að berast í allan dag

heyrast þingmennirnir svívirða og niðurlægja fjölda samstarfsmanna sinna sérstaklega kvenna klæmast og hæðast að fötluðu fólki á milli þess sem þeir tala fjálglega um pólitísk plott innan þings sem utan það heyrist í þér á þessari upptöku tala um að þinn formaður Inga Sæland hún hún sé ekki hæfur stjórnandi

getur þú starfað áfram í flokki sem manneskja sem þú talar svona um leiðir þetta er nú sagt svona í þessu andrúmslofti sem þarna er og ég er búinn að biðjast afsökunar á þessu og og lýsti yfir fullu trausti á hana heldurðu að hún vilji að þú verðir áfram í flokknum ég hef talað við hana og

beðið hana afsökunar og hún

vegið að virðingunni þegar menn láta svona á opinberum veitingastöðum klárlega en getur fólk sem það gerir setið áfram á þingi það fer svona eftir því hvað er haft eftir mönnum og hvað

segja

þannig að þér finnst að þú getir það en kannski ekki aðrir ég er ekki að segja það ég meina ég hef ekki séð nein ummæli þarna eftir

hægt er að finna einhverja kvenfyrirlitningu í eða eitthvað slíkt ekki þinn formann ekki lýsa slíkum viðhorfum ég er búinn að harma það og geri það sannarlega og og og hef beðið hana afsökunar þið eruð þarna meðal annars að gera grín að fötluðum og þú tekur þátt í því þú ert að koma hérna núna út af fundi velferðarnefndar sem málefni fatlaðs fólks heyra undir hvernig getur þetta farið saman þetta fer alls ekki saman og ég ég á mér engar málsbætur ég tek fulla ábyrgð á mínum orðum í þessu og ég hef eytt töluverðum hluta dagsins í að biðja fólk afsökunar og ég geri það af heilum hug sem ég stend hér þið vegið með þessu að virðingu Alþingis fólk sem gerir það getur það setið þar áfram ég hef hugsað mína stöðu í dag þannig að það kemur til greina að þínu viti að hætta á Alþingi ég ætla að hugsa mjög vel mína stöðu ég eins og þú komst inn á áðan verandi í velferðarnefnd mér leið ekkert vel þar inni í dag þú varst þarna á staðnum og tókst þátt í þessum umræðum sérðu eftir því

ekki hvort maður á að sjá eftir einhverju svoleiðis ég meina menn hittast svona gjarnan og spjalla saman mér þykir þetta

hafi atvikast með þessum hætti fyrst og fremst

að þessi orð skuli hafa fallið mér þykir það ákaflega miður ég get hins vegar líka sagt að mér þykir það mjög miður að

þarna fór fram þá hlýtur hver

að geta séð sig í þeirri aðstöðu fyrirgefðu en það er ekki hægt að segja burtséð frá því sem þarna fór fram er það

rétt í þessu og vildi bara bæta því við að það er

svona fundir eða samkomur eða eitthvað séu

upp án vitundar manna Gunnar Bragi Sveinsson verður í Kastljósi að loknum fréttum þín pólitíska inneign eftir þessa atburðarás hver er hún hún hlýtur að vera

það er alveg ljóst ætlarðu að segja af þér eða hvað

segi ég ekki af mér af hverju ekki af því að ég hef ekkert brotið af mér hef hagað mér asnalega og ég er ekkert fyrsti þingmaðurinn

á ekki að hafa svona orð þú hefur tönnlast á

já Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bergþór Ólason hafa ekki látið ná í sig í en Miðflokksmenn sendu frá sér afsökunarbeiðni í tilkynningu í dag það er óhætt að segja að

Miðflokksins og Flokks fólksins að taka málið upp á

er jafn eyðilagður og hver annar yfir þessu gjörsamlega óafsakanlega og óverjandi orðbragði sem þarna í þessum samtölum þingmanna

sérstaklega finnst mér það sárt að svona skuli hafa verið talað um konur ég er eiginlega orðlaus yfir því og verður mér þó ekki oft orða

mér er bara illt í hjartanu yfir þessu öllu saman ekki ekki bara því sem kom fram gagnvart mér heldur sjálf

og beðið mig afsökunar og ég get ekki annað sagt en þetta hafi verið býsna hrikaleg upplifun að sjá svona sagt um sig og ég er bara við erum ekki mér þykir þetta bara ofboðslega leitt

í öllum skilningi þess orðs það er auðvitað bara ótrúlegt að svona menn sem eru auðvitað sigurvegarar sjálfir í fegurðarsamkeppni séu að dæma um útlit og atgervi þingkvenna sem þeir starfa með mér er alveg sama hvað hann segir um mig og mér er alveg sama um einhverjar

kerfislæga hugsun sem þú getur lesið út úr öllu samtalinu greinilega er ekki eitt og eitt orð á stangli og þetta síðasta mér finnst það bara viðbjóður mér brá örugglega bara eins og flestum landsmönnum

auka virðingu Alþingis og bæta ásýnd Alþingis og þessi ummæli

eru ekki til þess fallin til að gera það því miður þegar maður heldur að það sé ekki hægt að leggjast lægra þá leggjast þeir enn lægra og þetta síðasta sem sagt er um Albertínu og Freyju er svo svakalegt að það er ekki hægt að horfa fram hjá því fyrrverandi ráðherrar og ég get ekki séð það fyrir mér að þessir menn haldi áfram að starfa hér á Alþingi Íslendinga þessari elstu og æðstu stofnun landsins elstu og æðstu stofnun landsins

og hins vegar að axla ábyrgð eftir á

gengið keikir um

ég veit ekkert um það

sem hafa tjáð sig í dag

vonskuveður gengur nú yfir landið samgöngur hafa raskast og björgunarsveitir verið kallaðar út á þriðja tug var fyrir vegum í morgun

og fjallvegir eru enn víða lokaðir fjallvegir á norðanverðu landinu eru lokaðir og þótt víðast hvar sé fært á láglendi er vonskuveður sumstaðar og lélegt skyggni forgangsakstri var hleypt í gegnum Vaðlaheiðargöng í dag enda Víkurskarð lokað og þótt ekki hafi snjóað á Suðausturlandi var sannkallað ofsaveður þar í nótt og rétt við Lómagnúp

klæðning af þjóðvegi

eitt á kafla á Vestfjörðum Norður og Austurlandi var ekki aðeins hvasst í dag heldur mikil úrkoma svona var veðrið við utanverðan Eyjafjörð um hádegisbilið hér er nú hávaðarok og blindbylur og á þessu svæði hafa björgunarsveitarmenn haft nóg að gera alveg síðan í nótt aðstoða þurfti ökumenn á Öxnadalsheiði og Möðrudalsöræfum og sextán erlendir ferðamenn sátu fastir í rútu í Fnjóskadal hér er björgunarsveitin Dalvík á leið í enn eitt útkallið

að losa bíl sem var fastur hérna úti í Ólafsfjarðarmúla svo vorum við kallaðir út aftur

hálf níu í morgun þá var annar

á sama stað og svo

sinna verkefnum hérna innanbæjar á Austurlandi var snjólétt með ströndinni en á Egilsstöðum inn til landsins kyngdi vel niður um tíma í dag óvenju lítið var um að ferðamenn lentu í vandræðum á fjallvegum eystra enda var Vegagerðin tímanlega í því vegagerðin tilkynnti strax í gær að ákveðnum vegum yrði lokað vegna óveðursins veginum hér um Fjarðarheiði var lokað í gærkvöld

um Mývatns og Möðrudalsöræfi milli Egilsstaða og Mývatns einnig þetta eru svokallaðar fyrirbyggjandi lokanir sem hafa vakið mikla ánægju á meðal jú Vegagerðin hefur tekið sig til og ákveðið að loka fyrr sem er að bjarga því að við þurfum ekki að fara upp

og loka svo heldur bara loka áður en við missum alla upp eftir

Fjarðarheiði var svo opnuð rétt fyrir hádegi en þjóðvegur eitt norður um Mývatns og

hefur verið lokaður í allan dag spáin á morgun er einnig slæm og óvíst hvenær hægt verður að opna spáin á morgun er einnig slæm og óvíst hvenær hægt verður að opna

fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Noregs og fylkisstjóri í Troms hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn þremur hælisleitendum ludvigsen er gefið að sök að hafa misnotað aðstöðu sína sem fylkisstjóri og embættismaður til að brjóta á þremur ungum karlmönnum á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og sautján Verði Ludvigsen dæmdur á hann yfir höfði sér allt að tólf ára fangelsi fulltrúar í Þýskalandi hófu í morgun húsleit í höfuðstöðvum og nokkrum útibúum Deutsche Bank í Frankfurt í tengslum við grun um peningaþvætti í kjölfar upplýsinga úr Panamaskjölunum í tilkynningu frá embætti saksóknara segir að rannsókn beinist að ásökunum um að bankinn hafi aðstoðað viðskiptavini við að koma upp aflandsfélögum í skattaskjólum í þeim tilgangi

að millifæra fé frá glæpastarfsemi um hundrað og sjötíu lögreglumenn og fulltrúar saksóknara tóku þátt í aðgerðunum í húsakynnum Deutsche Bank á sex stöðum í Frankfurt

fréttum við skulum kynna okkur það helsta sem verður þar fimm íslenskir landsliðsþjálfarar verða með lið á h m karla í handbolta í janúar við settumst niður með fjórum þeirra heimsmeistari í skák telur Fabiano Caruana erfiðasta mótherja sinn hingað til og íslenska karlalandsliðið

ósmekkleg ummæli nokkurra þingmanna um samstarfsfólk sitt á leynilegri upptöku hafa valdið miklu uppnámi á Alþingi forseti þingsins segist eyðilagður og þingkona Miðflokksins íhugar afsögn

stjórn Flokks fólksins skorar á tvo þingmenn flokksins að segja af sér

Associates hefur sagt tæpum helmingi starfsmanna sinna upp störfum ástæðan er óvissa um rekstur WOW

forstjóri WOW vill ekki segja hvern hann eigi í viðræðum við um kaup á flugfélaginu eftir að tilkynnt var í morgun að hætt hafi verið við kaup Icelandair á WOW forstjóri Icelandair segir að áhættan hafi reynst of mikil norðaustan hvellur gengur nú yfir landið og samgöngur hafa farið úr skorðum vindhviður hafa náð fimmtíu metrum á sekúndu og malbik flettist af hringveginum á Suðausturlandi